Panaa' la tziyaq han niwaa nikoj han imaas han ak'on han kore'eet man cha xkik'uhta ta wahchin nikoj kotaq tziyaq koon nkikoj naq laa'kon la wunaq tonces kore'eet han xink'eja cha juntz'ep cha maas pan janaj tiempo ahpare' ro'na cha re'cha nqakoj ee eex qakoj cha kamixe'n qakoj playera qakoj sapaatux han man cha xnikoj ta xajab' kox nikoj paas kiab' ixib' pach re' ro'na recha'ka je' pan pan je' kotaq ka'yanik kinwii' reh kamanik reh reh ch'ahqon cha ka'iy reh qatinimit n'oo nikoj cha pero de ahí han niq'ar ke kore'eet tz'oo' naq xwula' kee la ak'on taqee' reh ro'na koo xkikoj naq kore'eet koo wulnaq kaach reh naqulam naq ro'na pan qatinimiit xare' ro'na pues la ak'on janaj cha wach kino'ooj pero panaa' la tziyaq ke han niwaa nikoj e han nisapaatux k'ox k'ox k'ox nunca xniwaa han la sapaatux je' je' café nunca xniwaa taqee' ma' taq sapaatux nimaq maxwa' taqee' laa' xa re' ya ro'na cha q'iij nikoj saq sapaatux e wula' ke xa tz'oo' yaya ki'jooch' ra pero qa' nab'anam keh panaa' la weex han weex nikoj K'ox k'ox k'ox y k'ox ee wula pach reh nik'uh ta nikoj wex je'laa je' sa xaar xa re' nwila' han ke kore'eet la la tipo de material pues tz'aa' paam ninwulam entonces <hesitation> prefiero nikoj kotaq weex reh reh tik panaa' kamixe'n ee han nikoj xajun wach janaj sa janaj kamixe'n laa qa'sa re' color nwaa re' kotaq xaar kotaq k'ox kotaq gris man wa'ta kamixe'n taqee' je' je' la xa saq cha kipaan je'tii laa q'an je'tii la kiaq man wa'ta kotaq kotaq tz'oo'il je' laa' je' demasiado llamativo qa'sa wulmood q'aram cha janaj cha panaa' ee qa'sa re' nikoj chipaam nqaq'ar hoj re'eh suéter tz'oo' nwila' xare' tah cha janaj wach ke nikoj ke no sea la k'ox entonces panaa' reh loo' <hesitation> wula k'eh tziyaq como hoj k'ojolaq wulmood qakojom kore'eet hoj yah man nqa'an ta complicar qiib' je' je' ruu' la ixoqiib' pero en general <noise> kiroo naq kon qoqsaam koon qa'sa re' kaib' ixib' qano'ooj ke kiye'eem koon qanooya qamama' kore'eet man re'ta yah re' ro'na niqa' niqah kojom cha q'iij q'iij Pero ke tah qak'i'xa qah kojom janaj qah kojom cha xajab' qah kojom cha saq pantaloon qah kojom cha katoon qahkojom cha saq kamixe'n qah kojom cha paas tah kamak niqak'i'xa tonces re' cha re' nq'aram koon